Inche no mwake erangi, ngoaka chirangi chie ching'encho ao ao, egasi eye ya chirangi <hesitation> egonkonya nanyora ebesa naakanera abana esukuru, nanyora eyanga na nkobeka, nakonya abaibori, na eamate, naende, i nabo ogokoira are, oisa gotaka gokora egasi engiya ekero yarorekanire buya nabo okona korangeriwa goeta goeta, kwakora egasi engiya, egere ekio na egento gekororekana na amaiso ekero gwaakire buya, igo okonyora naende oyo ore ang'e naye okorangeirie. Gwakora egasi engiya, abanto bakorigereria <hesitation> yaega yaaaga yagera kwana korangeriwa gochia are are nagokora egasi engiya ekerowa gwakonya abana, especially buna bono, abana mbatagete chianga, mbatagete endagera engiya mbatagete kogenda nonye koraaatara isiko isiko, ekero bakorangeriwa, ekanisa kogenda bare bono, mbatakeire baba buya bono iga egasi eye nabo egotokonya, muna inche bono yankonyire ase atambe sana yankonyire ase amba abanto abange bamanyire, na inche bono natemire, koba buya ase eng'encho goetera ase egasi eye yane ye ya ogwaka chirangi. Nabo ogwaaka rangi ende iga, kwanyora omonto okogotebi oyo ng'o oagete aa, nyarebe, bas mondagereri kwanakorangeriwa kwanakogenda kwanakogenda kwana gokora egasi buya igo bono rende kwamanyekana. Abanto bagoanche ekenyoro, abanto bagwancha isiko ariaaaa, ndire okorangeriwa kwatebiwa bera igaa, kwarara ororo, omo omochio oywo bwa omonyene, kogokora, naende kwamuama mwana korwa ororo, naende mwairana ase chinse chinseino. Igo egasi ya erangi na egasi engiya, noone ebiroro bionsi konacha tore na twabekerani amo, bono igo egasi yarorekana engiya twakora. Bono, <hesitation> abasani mbare bagotaka komanya igoro ya egasi eye ndireee <hesitation> aba bagotooneria chirangi, ndire bagotaka, go twaikaransa batoretera chikobia batoretera chiobarol chia ogotanga gekogera erangi nero, na ndire ere embe ase eng'encho ogotioka koria kwaye munaaa jisuper glue ri echio, nabo ogotaka obeke egento bakoroka emask abinto buna ebi iga, egere giagotanga, kwanywa amabere gogwakorire goaka erangi egere tekoumisa ase omobere ekogera egosa egosaria amaaa naende etakeire oyeake ase emiaka emeke, eeh ang'e ikomi na etano iga, egere naye otigere abande nabarabwo bagendererie, gekogera erabe <hesitation> osa gokora aud rioka rioka, igo egocha gosaria chinyigo, gosaria chiamaa, igooo nabo enge buna omonto ogwaka eriogo ase chiiimegondo, aseee ase ching'eni igo erige eriogo <hesitation> yaani erangi eye na ebwate ebinto biria bikogera tesareka asa amatuko ebinto biria bakoooteba ng'a bikoyetanga. Tesareka, bono riria okoooo okoyeaka, nabo egotioka, eogoegotioka koria kwaye, kegosoa ase amaaa, nabo erase gogosumbua. Naki etakeire go gwakorire gwaka erangi aye inchwe kanywe amabere are fresh, amabere ared aa are iga oberie, onywe, agokonye gosibia rimusu riria ria erangi gwatiokereire korwa rituko rigima.